طبعا الأرانب، لأنها كائنات لطيفة ومرحة وشكلهم حلو، خاصة لما يقفزون ويقربون يلعبون بعدهم، يحتاجون رعاية بسيطة ممكن تحتفظ فيهم في قفص صغير أحب أربيهم لأنهم يخلون جو البيت مليان حياة في اللحظات اللي أقضيها معهم تكون.